لازم الحكومات تعطي الأولويات للحفاظ على البيئة، لإنه إذا ما حافظوا على البيئة <hesitation> بيكون المجتمع كله <hesitation> منتشر فيها الأمراض، منتشر فيها الكوارث <hesitation> الطبيعية، كمان <hesitation> الأجيال الجديدة تكون مصابة بأمراض خطيرة ونادرة، أمراض جينية، تشوهات، فما فايدة النمو الإقتصادي والمجتمع حليل؟